أنا بفضل المساهمة بالمجتمع، مهمة لأن تعطي الحياة الأشخاص وتعطي حياة ليك، إنت تعطي حياة للشخص معنى أكبر بالسعادة الشخصية، بعد- بعد- بعد أساسية، <hesitation> لأن إذا ممكن تكون سعيت بس ما تجدر تساعد غيرك، هذا شي مش- مش حلو هيكى.